Porque lo que ma, mosentiroua noyihqui cuando <hesitation> cua chichitu yeh acah quinequih, hasta yaca mopachoua itlac, hasta yacac quipahpaloa pa icxi, pero tla quita noyihqui, sa ti sa tiyacahahuah, noyihqui yaca sa motieca pos behca, porque tleca porque ao nicniqui chechetu, pero cua yahca quinequi chichitu pos hasta mopahpachoua itlac hasta quipahpaloua iyacapa icxi, porque tleca porque yacah quiniqui animal.